أول شي اختار ورق التغليف إللي لونه حلو ويعجبك، فيه أنواع كثيرة وألوان مختلفه، افرد الورق على سطح مستوي وزين، حط الهدية إللي بتغلفها في وسط الورق ابدأ لف الورق حول الهدية وشدها زين عشان ما تنفك، استخدم شريط لاصق عشان تثبت الورق من تحت ومن فوق، ممكن تزين الهدية بشريط ملون أو فيونكة عشان تصير أجمل، ولازم تختار حجم الورق مناسب لحجم الهدية.